Se l'ai cumbinane cuaidüne a cuaidün, se l'ai parlà mal, se l'ai insültaie, se l'ai pistaie i pe e sübit al e pa facil magari ciamé scüza, s'al e sül mument magari a t'ven, ma se lase pasé ën po dë temp al e dificil, però dopu ün poch se la persun-a t'la vëdde pa, t'ause ël telefono e ti telefune e dize: sent l'ai sbaglià, t'ciamu scüza